Ƴoƴuɗi sanne sanne ley dabaaji kaa ee ndoɓu, waaliiru, Fay rawaandu ladde ana ƴoƴi. <hesitation> ɓeydude hen wojere jonka. Kañun duu ana manaa ƴoyre sanne.